Ivai itat inihi ugbeg ugbarajem ugbava ivai ugbara ivat jeni ivai utat inihi ugbog ugbarajeni ugbara ivai ugbara ivat enua jeni zop zop mmejeni zop mmeivai zop mmeitet zop mmeinihi enukjenimeshin shin shin mejeni shine ivai shitme itat shinemeinihi ewegwenup enepmejeni emapmeivai enapmeitat enepmejeni enepmeugbog enepme ugbara jehi enepmeugbaraivai enepmeugbara itat enepmee <noise> enepmeugbaraitat <hesitation>